Tunga ebijjuma byaawe ebya biika biigi biingi nukwo bworabisaara saara, okabetekaniiza ha sahaani bizooke kirungi. Bworaba okwasiire nka- nko- nko omuyembe nkogu, okataaho omuchunguwa, okataho ennansi, okattaho ekyenju, okattaho nke' water meloni nke egyo. Okabisalasaara mungeeri eyokusikiiriiza ottari kwokusaara, okahatiira oli okamusaraho. Okisaale omungeri ekusiikiiriza ngu ole bwara kiroora kimuseemeze, abanze allise amaiiso ataakateire no'mukanwa. Engeri yo'kubisaara okabitekanizaamu asaahani yonka neha ekisaani ngu nebizooka kuroora obundi biibiisi rundi eyabisaaziire na- na ayiine ekigendererwa habwaki abiizaziire habwokuba bulikijuuma kiyiine ekillisa kyakyo.